ଦଯାକରୀ କାଲ୍ପଣୀ କା କଥାରତା ଉଜାରୀ <hesitation> ରୋଖନ ଦୂ, ମୁଂ ଆପଵୂଚୀ କୀ କାଲୀ ଆପନୋ <hesitation> ଏବଂଗ ଆପନୋ ସ୍ଵାମୀ ହୋଡୀ ଥିଲେ କାହିଂଗୀ ନା। <hesitation> ଯେ ଥୀ ଆଓଡେ ସ୍ଟେଟ୍ମେଂଟ ଵୀସରେ କୁହା ଜାଈଚୀ ଏବଂଗ ଯେ କାଲ୍ପଣୀ କାର୍ଟେ। ତୀ ଜୋନେ ଲୋଗଡୀ ଭାବୂଚୀ କୀ କାଲୀ ଆପନୋ ଏବଂଗ ତଂକୋ ସ୍ଵାମୀ କିଯୋଂଟୀ ଥିଲେ ଏବଂଗ କାହିଂଗୀ ତାହା ଵୀସରେ ଯେ ଥୀ ପୌଚରା ଜାଈଚୀ। ନାଈ ପୌଚରା ଜାଈନୀ ଇଂତୋ କୁହା ଜାଈଚୀ ଯେଡି ସ୍ଟେଟ୍ମେଂଟ ଦିଯାଈଚୀ।